Fenkoo, e, woloo, a ka deemoo ke suutoo la le. Kamoo fanaŋ ka deemoo ke suutoo la le. Mee wo suutoo, i ka feŋolu, tunboolu le tonboŋ, le ňiniŋ ňiniŋ, aniŋ ňiŋ, tunboolu, wolu, le toŋ, a ka wolu le ňiniŋ, i ka i yeera le. niŋ i ye i yeera, i ye i yeera, i ye i yeera komi ňiŋ toonoolu. Toonoolu minnu ka tara beddoolu to fenkoolu to teŋ,; i ye i yeera, i ye i yeera. i ye i yeera, i ye i muta, i ye i domo.